Ny fomba fiasan'ny hidim-baravarana amin'ny fiarovana dia tsotra, mampiditra fanalahidy ianao de ahodinao ilay fanalahidy, misy otriny lelambay mivoaka avy ao de misitrika amin'ny rindrina izy iny matetika na misitrika amin'ny tolanam-baravarana de iny no manakana ny varavarana tsy hivoa na tsy hikopaka.